E fomba fiasane instincteur ame famonoagna afo da misy agnatin'igny recipient amignao iny! Agnatiny igny tragnony raha zakabe iny zasa, misy vory savony ohatra, na vorovoron-draha fosifosy zay, da igny gne atifitry en'igny afo mirehitra iny to da maty izy.